Oo, apo, ree, <noise> nne runrugoromo nne lagere nka tuare ege nunmumo, runrugo apa kominoi ee rabaul miroi, two thou fifteen gere, rabaul miroi, ako tuare ikoge ia nko rigomma comparing etomino, apoi nkominoi lopa apomino ee, ee loikene, <noise> apo egego ee ipitugai paigoroge tee mugomoto egego, ee ligoroge mm ee munkugal paigoroge ako tuare tee mugomoto iko nko, nkomo, lopa apomino ee aigou ee tagu, ikonogu rabaul miroi, iko ikoge tee akonogu aike, konigura, akonogu konigura <hesitation> boss etaine, kiko nogu ree ikonogu ree ege buin see ree tee rugan oo totoge, egu mm iko ruka konigurau totoge nkomino egu maigim nne onkomino ikoge nno kuago ama apomino <noise> ana ee mau ee into tono mani, oiro mmo tei lagere burn nke oke adapt etasi, laagere buini nke tuare sitasi regu nnego miro ikoge tono mani tokomino. Rabaul gee iko konigura. Konigura ikoge tee ikonogu ruka ee rukagai tee opuasigai tee, ee aike konigurai reege ege buinige tee ege ite regee konigura makogim toi eego market ee toi min, min ikoge tee egee ruka, irousi ee makumo pei eiko konegu tei toi ropa runrugorugu, egu unainogo ikoge nkomino, iko i ipitugai ikoge akonogu aike tono ama ege rigoroge nosu, nege mm ako tuare nkonkomo apamino ree mm ege aigou egee iputugai paigoroge tono ee nogu rigoroge. Ee rigoroapokui ee rigoro ama mani, ree rigoroge maumani mm tuare iko nkominoi iko nogu aike tuare ikoge nkomino tono ama mani nkomino. Ego tuu ikoge tee tono ama noke, iko iputugai iko nogu peunaigai ama un, uruguo, oo un, urugu nkonkogiguo ee muruge apokui iko ee rigoro upumo ikonogu maumani nkankapamoi. Ree ege rigoroge maumani, ee rigogoge ikonogu aike go tounoke tarakeguine ee rigoroge mm ee resources ege rigoroge. Ege apokui ama maumani, iko iputugai paigoroge mioi tono ama mani nkomine nm egu noke ee kopiro, aapo ako town, maigim ikoge ama koro piro egu ako, ikoge korogee egee rigorogee ege nogu rigoroge touno ama nogu maigim. Egu lopa mm kikogere aike ikoge kopiro rigaagere, lagere rigomma taure nunnummorogu, ikoge touno ege ree nogu nunnummorogu un-urumoi. Miro tuare ikoge ikonogu porugupa etomino, egu ikonogu, nege aapokuine, nne ikoge paigoroge ikoge tono mani nunnugui, nne muruge into rogomino apomino nne nkoroge raagu maumani nunnugui, ege rigoroge ege ako nogu bougainville oo kuuge apokui ree ee bougainville ee rigoro ama meragou oo ee koro ipitugai paigoroge tono ee nogu rigoroge nunnummoi un-urumoi, egu ropa ikogo tee taa pouga tuare tege kongoto parorogu, maigim tee taa paigu tuam tege sinto un-urugui, egu ropa nne miro ako nogu aike ikoge, tono mani nunnuguoi, ako tuare ikoge tono kongotopomino, ikoge, aike noke nkominoi, iko paiga tapaiago ikoge ikonogu, paige tapaia ikoge ikonogu nogu. Oke mm past teumoi, ikonogu numa teumoi oipiro iko nogu lopo oogoruguine. Egu eege rigoroge touno ege rigoroge iko rigaa tapaia tee. Tee akonogu ama ituasi, maumani oipasi ikkogo paigomma aike iko akogere climate tee mugomto, tono ege rigoroge nogu, <hesitation> ee rigoroge apakui maumani.